Ep baran na arehreh gotgot khol khan kes na dat el warwar an ep khes kiom na khon wawar on ep baran nah khon awakak dat an mur- larep wawar onep piu o-. ep warwar onep pitkalang. o- warwar ontoh baran rhop moso na ningar khon ep kheskes akak anun dati nah anmur. I- saloh na ningan toh taem ontoh kivung liklik larning, dat reh khes kiam sur na ep baran na bhel ah tasimon al longrai pasi ting arim. Api saloh na ep baran na areh tol panai khon wuri ap warwaron o arin tik masik nah i warwar o inuk pasi. o khok baran na areh nuknuk khol on- na bhel atasimon. al khes onto kivung liklik larning sur al- tasim on- O larep saet onep pitkalang o-ep baran khon larning khon ep kheskes akak anun dati na an mur- api saloh na khon ep taem na ku- taulai. o'- ol moh, bhel ma saloh u nap ol- <noise> kapan sur ti- baran lar- u- sen- ep limam aning matar, aning matar. ap u sen- ol khep ais pas thok baran ap ep lalaun anum el wakak khol, kanasa, ap kanasa.